ආතතිය කියන වචනය ගැන නම් <hesitation> <laughs> මම හිතනවා කවුරුත් ලොකුවට කතා කරන්න කැමති නැතුව ඇති කියල. මොකද ඒක ඇත්තටම <hesitation> ඉතාමත්ම සෘණාත්මක <hesitation> සිතුවිල්ලක් ගේන වචනයක් <hesitation> කියලා තමයි මම හිතන්නෙ. මොකද අපි හැමෝම දැන් දැන් <hesitation> මේ කාර්යබහුල ලෝකේ ගොඩක් ආතතියට පත්වෙලා තියෙනවා. <hesitation> ඒ නිසා.ම <hesitation> දැන් වෛද්‍යවරුන්ගෙන් පවා උපදෙස් ලැබෙනවා <hesitation> කොහොමද මේ ආතතිය කළමනාකරණය කර ගන්නෙ කියලා. ඒවට විවිධ වැඩසටහන් පවා තියෙනවා <hesitation> ඒ වගේම මිනිසුන් <hesitation> ආතතිය අවම කරගන්නත් <hesitation> දැන් විවිධ ක්‍රම <hesitation> දැන් හොයාගෙන යමින් තියෙනවා. සමහරවිට <hesitation> ඔවුන් <hesitation> විනෝද ගමන් යන්න තෝරගෙන තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> පොත් පත් කියවනවා. සංගීතයට ඇහුම්කන් දෙනවා. ඒවා තුළින් <hesitation> ආතතියෙන් මිදෙන්න <hesitation> මිනිසුන් උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මං හිතනවා <hesitation> ඇත්තටම අපිට පුළුවන් නම් <hesitation> අපේ වටේ වෙන දේවල් වලින් <hesitation> ආතතියට පත් වෙන්නේ නැතුව ඉන්න <hesitation> ඒක තමයි අපේ ලොකුම ජයග්‍රහණය කියල. මොකද අපිට හැම දවසකම ආතතියට <hesitation> පත් වෙන්න පුළුවන් යම් යම් දේවල් අපේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙනවා. ඒත් අපිට පුළුවන් නම් ඒ බාහිර සාධක <hesitation> වලින් ආතතියට පත් නොවී <hesitation> අපේ අභ්‍යන්තරික සෞඛ්‍ය තත්වය හොඳින් තියාගන්න <hesitation> ඒක අපේ මනසට විතරක් නෙමෙයි <hesitation> ශරීරයටත් <hesitation> ඉතා හොඳින් බලපානවා.